जिरफ मेन्से जुनत्, जये जोन्गोलोहै जन्ग्मन हैय। जिरफ ऐतिन् थम्ब्रेइ, अद् बिनि रोन्ग है इसे गम हन्ग्जैय। जिरफ् नि गिद्नैअ है जिबुत् गलौ। भिअ गन्ग्स जने गजोगजोम दोन्ग्पन्ग्पन् निको है, हनोन् तकै है बिनि दोन्ग्म बेअ गिद्न गलौअ है, यद् मोदोद् हैय। अम्त्र बिअ गिद्न गलौ जिन्ग्ने लगेसे, बिअ गौनि अनिमि प्रकोब नै होद, तकि गौ को है मजन्गेने बसैन नि थनहैय। गिद्न गलौनि तकैन, बिअ को है जिबुत् मछ्पर है कजन्-कजनिफ्रै नैन पुइय। भिअ इन्दिअ उतो बदमन परोदौ है, केन्तो बेअ लेक्ज गिअओ है पन्ग्सिन् नुनमन। भिनि कोतोपनि मपेअ ब गिद्नैअ ब बिनत् ग्लो-ग्लो थैय। अर बेअ गौनि गिद्न जिन्ग्ने, भुत् ननन् धोरोनि हग्रफर् अनि हबिफर् को है जहोल्न हैयो।